<hesitation> Fomba fagnamboarana le hena le atao agnatinà hamburger regny ai <hesitation> mividy potikena anao de sasagna madio tsara de igny avakeo am'jay o afangaro ohatra hoe episy karaha hoe poavra a, carry ô, zegny hoe fangaro saosisaosy mba ampatsiro ananjy de atao agna- atao frity am'jay izy de kaofa vita frity izy de <hesitation> <noise> potsipotserina mbô haka forme boribory de avakeo am'jay kaofa masaka ampidirina agnaty hamburger.